Aminay aty bôka raha io karazany itanao genre ny sodina reny zaka io ein! _x000D_ Itanao kôfa andeha hivory zay? _x000D_ Itanao misy fivoriam-pokonolo reny, basy laolo reo mitsoka raha io to de vooooo! _x000D_ Amzay maheno jiaby olo jiaby amin'ny tanàna zany! _x000D_ Kara zany ampesanay; ampesanay zaka io.